Aseka in kassure kandi ga algei entani kandi uwo ga algi, Adem taka sokeda edy en sarbei en che log ashri kir domeda ken fa owen firgeka ali namie uor ka fa ken gagni namie, ketty fa ken kekki namie ayie ka fa ken alinamie shottin goon fa gelliy enga hulsinamie. Deries elie ken gelliy deagid ta in kssure lo shogoli ketty zenago fa ken alie